Izy kô an-karazagna lasopy ih, le haiko <hesitation> lasopy légume ah, sopy sinoazy, sopy tongotr'omby, <hesitation> lasopy tsotra, lasopy atody, <hesitation> lasopy tamatavy, silamangagny eh.